अगर तू म्हारे देस आवणे की सोच रयो है, तो म्हने सुझाव है कि तू आरामदायक कपड़ा पैक कर ले। गर्मी में हलके रंग, सूती टी-शर्ट, अने पतलून जरूर ले, साथ में हल्की जैकेट भी राख ले, क्योंकि शाम थोरी ठंडी हो सकै है। धूप में बचण खातर टोपी अने सनग्लास भी पैक कर। आरामदायक जूता अने थोड़ी औपचारिक कपड़ा भी राख, क्यूंकि कभी-कभार खास मौका आवै। मौसम का हाल देख, कपड़ा चुन ले। मौसम बदलतो, थोड़ो कपड़ा संग ले।